ऊआ अमुक जानो चयेई जगा जगा घूमनिची। जब आप गुमदेवी तब अमुक पता चलता की का हो कोसो हो। अनुभव बेटड़ा ज्ञान बढ़ दा आमर तथके प्रतीक और आम जब भी गुमदे फेर्दे टेक्के संस्कृति ताके लोक बोली का कोसो का अस्तनी का होए सको ये सब होए सको।